Maro karaza moa igny. Gny amin'ny lambosiny fandehanany mafy. Gny amin'ny rambony <noise> familiany gny ainy. Gny amin'ny akaikin'ny valagnorany eo amin'izay koa filomanisany. Mbô misy avao koa <noise> amin'ny tsinaim-bodiny egny fa tsy da miasa loatsy igny.